Átángá ñtòk mkpó nték ntélé along atem anye akud nte alitiam ké efió adé túọhó-túọhó afúd áwo tódó mkpó adé iném ké isọng áfó atódó mkpó adé anèm awõ ntoom ená àfúd nyén ntélé. Afúdẽ nyén ntelé alá kóp ntíé nté ufik ntók mkpõ dé ànwóngó ñtóom ùdúk fiéñ alíwúo àfó alínoñgé ké ùlóasíí efó adé anem̃. Akpe nyié mkpó ekóodẽ ndek iják. nléléng afó akpok ánye àlóng ufík adé agúo akálá. Afó atém añyé ntoóm. ásók atém altà. àsòk atém aká Amá atém atém atém àfo asío. nkwá kéed mme íbá asin ké inùa aché awó né ìtuàk iché mmé añye méem mi iméemè. Amaá dá ché ánye ùnóhó sé afó ajém. afó ánúng asín efòk nwóng àtém añye akúd ntè ànùng akòn alí anyón tuóhó-tuóhó-tuóhó. adàká nyén ké ntié àmó àkedáhá dé ànùng alí nyóng. aliligwó nyèm ãnyòng alúd ntie nte ànám nté alà bùlé amà biẽlẽ. Usùk ágwó mmòdẽ ewó ñtoóm nná abibiélé àmá àchéd ùkéed ùsuo iwo ntoom na ánùng eba àté mmóng-mmóng mán átode atiè nté mmõd nté mmód eteme anye enim. ùsúk ekàmá ùkéed, ùsùk ágwo ikámá-ikámá ùkeéd, ùsúk èkámá m̃kpáng ésió kéed. ewo ntoom dode ema etuguọ ìsìn. ékpáng ètó-idé étúak ntòk mkpo sé àtáng àlóng ké esió afeté adẽ atá bómó ìlongo mkpó mm̃ód nángá etãbã uluóasíí adé esín ké èchid mkpõ adé íjak afọlo àdùk.